Deku ihó vixhii vixhii nani tati'a invierno hon iin vixhíi nrekú hé tiempo já ihó ma'a <hesitation> vaxhi davii té teku teku <hesitation> dekú tiempo cosecha tiempo davii dekú nu vixhii dekú ñoo enkoyotá'a ta ja jan xhidata ta vee ndi'a di'á goyo chí vaxhini na kú vixhii.